Dza mebɛpɛ nye dɛ menya me dan wɔ ndua mu sen dɛ ɔbɛyɛ nsu do hɛn m' wɔ nsu do. Saintsir nye dɛ megye dzi dɛ nsu do yehu kyɛn haban m'.